Ya yoo ku costumbre ntu ñu'untu ra, vichi na takani xiaa costumbre ñu'untu chi ya kixantu kuva vikoo, viko ya fabrero ra viko sasiki kaa ta miintu xia yaka ra, ika xiaana ka ta taa ni ntivi nuu ita, <noise> ka vaxia ña ntivi nuu ita'ka ra ika sintivi ta mina chi ntee tana cheje na xikuaa, tiina ita ra ika sintivina'ka ita ra ika tukoyona nana na cheje, na ntoni ve'e ñu'ú naka kuna kixii, kixina, xixina'ka ya takina ita ve'e chiñu, ta ve'e chiñu keena xiya ra kuaa ika tiina ra ika kuaa tu mintu na ñuun yo'o ta kuu tikuntu ñuun yoo kuantu kiintu mi ita'ka ve'e chiñu'ka, ika ra ika tukuyo ta musica ra naka tivi kuana xii ita, ku xinuntu ve'e ñu'ún, ika xinuntu ve'e ñu'ú ra ika tukuatuna, ta ntii tukuatuna ra tuku mii na marton kara naka yio ta iin viko loo, a ko mole'ka chikana a ko ntiayu sintiki nta kuu ta mia kixa votana ntuu, ika kuaa tantu kuxintu mi ya <noise> ntii tukuatuna ve'e ñu'uka, ta ntii tukuatu tuku tana ve'e ñu'úka ra, xi kuaja tuku ta, xikuaja'ka tiko tukuna kuun tukuna tukuatuna ra ika yia k yo nuu sana na marton ra chikana kaa. Yiaa marucha iin café loo ya xii yaka ku iin viko yoo ñu'untu, ya viko ya ntivi nuu ita, aja ita uvi tuku ra, ita uvi ka'a ta mintu xiaa xa ntivia uvi'ka ra, a ika vaxi tukuna ra su saa ni <noise> ntivi tuku mi ita'ka ve'e chiñu taka ntakaya tana ntikuu na ñu'un vaxi xii ita'ka yo tana ntavi ra sokona ita kaa tana ra, sokona mi ita'ka vaxina ntikuna vaxi yati, ya ti ita tisona xiana ve'e chiñu taxina ntaa na xikua'a, aja na xikuaka ke ta kee ta loo, ta loo ita mi ita'ka katuna, aja nu tukoyo tukuna kaxin tia hora ra, kaa tana xii ka'á, kiyinto na tiiyo ita kuva ve'e ñu'ú kachi tuna, a ta ika ra vituu tu ta taka mintu kuaa ntintu tikuntu chi, tukuna nana na xikua na ntoni ve'e ñu'ú <noise> kua xia tii tana mi ita'ka ve'e chiñu, aja ve'e chiñu ika xia yoo ta mi tie xikuaka a tu uvi kura, tu uni kura ra koora ta iin, ta iintu taxira ita ntaa, taxi ntiira ita ta ntaantu ra ika tiki yuku tukuntu, iin yuku saa kuaa tukuntu xia su kuaa tukuna masica tivina, kuaa tuku tana, aja xiaa tukuna ve'e ñu'u ra ika tukuatu tukuna, ntii tukuatu tukuna'ka su saa ra, su nii tikii tuku mina marton tikii tukuantu na ntavi naka na musica'ka chi, na ntavi suu na kuu ntitun'ka ta ra tikii taana kuaa tukuna ve'ena, <noise> a tu ya ntuchi ta ku tuku ta yo kuxi tuku tana. Aja ta ika tuku ta ra. Ya kaxiuvi'ka aja ta kuaja tuku ra, xikuaja'ka ra tukuatu tukuna chi uvi tukuatu'tana, iin tukua'tuna kaxiuvi ra iin tukua'tuna xikuaja ra, xikuaja'ka tukuatu tukuna ika ya yuo tuku'tana ra, tu ya chikana café a ko tu iin tiutia loo ko'o tuku'tana ra, iin pan loo kuxi tukuna, yaka kuxi tukuna xikuaja'ka a ni tufi tuku kiji ntivi uni ita kaa tukuntu xii, kifi ntiviuni tuku ita'ka ra su saa nin <noise> nta taka tuku mi ita'ka, saa kuna vaxi tukuna xii ita'ka, na vaxi ta nuju ita vali vaxi xiina, vaxia xiina ra xiaa tukuna xia ve'e chiñu naxina ntaa su tie xikua'a tuku kaa mintu xiina tata na cheje, naaka kuntee tuku naaka, a naka tuku ra su takatu tukuna su saa ni katu tukuna mi ita'ka, aja saa ra ika kuaa tukuna xia ve'e ñu'u tuku ta ra, a ika xi tukuatu tukuna su kaxiuvi'ka ntivi tukua ra tukutu tukuna kaxiuvi'ka. <noise> ta ntii tukuatu tukuna ika ra, ika ntii tukuatuna'ka ra ika tani tuku tana ve'e ñu'ú ra ika tikii tuku marton na, saa ni tukuta nta ya kuu tukuta ya yoo, kuaa tukuna kuxina viko loo'ka, ta ntii xixi tukunaa ika ra ntiko tukuna vaxina ra xiaana ve'e chiñu. Ika xia ta mi ntituu'ka kuntoniri chixiaari ntuvi chixiaa tari saa, iin ntuvia kiji tu nti uni ita'ka tixia ntii tara, ntasi tie ntasi nuju tara ya yoo tia ntasi tiee nuju, yo ta tia kuu ntika'a kaa ta mintu xira'ka ntika'a ka chi tie ta ku nti kuava tara, kuaa nuju ña mi tie'eka ntasi ta nujura ntonira tixiaara, aja ntonira tixiaa tara ntuvi tixiara ntivi uni ita'ka <noise> aja ta nti komi tuku ita tani mii na'a, ya na'a ntivi komia'ka ka moki a ka uni tukojona tukuatuna ra, aja tukojona ka ntukuatuna ra xa saa ra xa yiona nana na tu kuaa xii tiutia, ntii tukutuna ve'e ñu'u ika ra xa mi ve'e ñu'úka ika koona tiutia, koona a tu café chiyo ra suu mi pan kuxina a tu marucha kaxina su yaka kua kuxi tukuna xikuaja xikua na'a ispra mi ya ka komi a ka uni su yaka kua kuxina, <noise> ntii tukuatuna ka ra ntiko tukuna xiana kuntoni tukuna ve'e chiñu ika tixiaa tukuna kuntonina tixiaana, a ta kaxi ntia ta kiji marte mi yaa su xikuaja yaa ya xia mi ika nti xikuaja marte'ka ra xikuaja ika, ntuvi saa ra ntuvikika ra vituu ika nta taka sintiki ka xiana kaa ta xii ka'á, a kixinto na ya. Xii sanantu na nta xiani tuniri chi fierro kaa ta mina xiya tu'u ntav tu'u mintu yo'o kixinto na yiani ña ri sananto ta ku kuayu, taku sintiki, taku burru na kixi ntiiri xiinto, vaxinto ra xia vaxi ta iin kaá loo nto vaxi ta iin carton loo nto, a ko iin tivixi loo ninto vaxinto xii sananto na kayuri kachina suva ra ika kuaa ntii, taku ntii kuuna ñu'un yoo kuana xii <noise> sana'na kayuri, aja xia tari ika kayuri ra, ta ntii kayu kayuri aa xia yoo mi tia xikua'a tia iin chii ku tuku tie tata tie xikua'a, tiaka koo tuku, tu koo tuku kani tuniri a su taka kaa xiina, na ñu'un ra kana kuna ñu'unka tukura xianaka ra, <noise> ika xiaa carton xiiri aa, aja nu xia carton xiita naka ra yaka iin, iinya nujuna yu'u koo tana, koo ntii kuu mina ñu'un na tii mi ti kiti'ka, tina kuayu, tina sintiki, kat ya katu tanari chikantunari yaj kani mi tie xikua'a tuniri, a yaka kuu ya ku iin taya viko yoo ñu'untu, ya yo'o kua yoo ra, a ta ntii tuku ta niyani tuniri'ka, <noise> ntii niyani tuniri mii kiji ya xikuaja ya, xivuaja ya ispra'ka ntii niyanita tuniri ra. A ntii niyani tuniri'ka, ika xiina nujuna ta kuana chi kiina tu ikuu tu tuxa, tuka ta xiaana chintichina ra mañu ca- cancha mi ve'e chiñu'ka ika chintichina ru'ka, ika chintichi tana ru raa, ika ya k- koo tukuna kana'na yoku kusixi ini kixintoo chixianto xa'a tu iku kachina ra ika, kualinto nanunto yo kunto kusixi ini kixi tixiaa xia'a tu iku kachina. <noise> aja ta ika ni kixia tana ra kualina, nanu'na ra iin kava ntuuna xia'a mi tu iku'ka tixiana, a ta ntii ra ika nta iin ti ntiitun ntari kuari nta nuju kanuri nuu tuxa ika kanuri, ika kanuri a tantii chixiana, chixiana xa'a tu mitu iku kaa ta mintu xii mi tuxa'ka ra, ntii tixiana'ka ra, ta ntii tixiana'ka <noise> xa ika ra vituu, ntii tixiana'ka ra vitu ika tu iin chikuitina tiama koyona ntu'u koyona mi tiama xia'a mi tuu tuxa'ka, a ta ntii iin ti ntitun xia ntaa kanuu yia nta nu'u tuxa ra, ika tuxina ñúu kaari'ka in nteni ika tika ra iin tayuri, tayu "o'jo" kachitari a ntaxuri a nteniri tukavari kua'ari, ta nteniri tukavari ra xia ika ntii ra ni ntava mi ñúuka ra vituu xa ika ntii ya mi, xunara'ka nujura ra nintejera ra xia baile <noise> na xita chi na xita'ka kaa ta mintu xiina. Nu tukoyona'ka naka tukuyo tara xiana'ka ra, vituu ni nujuna yiaa ra vaxi kimi tufi kaa, vaxina batella laavi katana xii mian kaava, naka ta xiana'ka ra kuntoni'ka kiina siete kiina'ka ra iin saa ra ntonina, chix kaana ntayia ntaaya kua kusiji inintu xii mi yiaa'ka chi tu'u miintu ka'ana'ka, tu'u miintu tu'u ntavi ka'a mintu yoo xitana ra ika ntuvi xitana ra ika katintu na kulintu, nanuntu ra kuaa tiintu chixiantu mi nuju cancha'ka, yaka kuu viko loo yoo ñu'un tantu yo'o, <noise> chixiantu ra xiaka ni tufi ta mii kivi yaaka ra iin saa chixiana ra nta una'ka, nta dos'ka ntasi ta mii yiaa'ka ntasi mi yiaa'ka ra saa nintiutiana kuana kusuana. Aja ni tufi ta ra ceniza kaa tuku ta mintu xiaa, miercole yaka kuu tuku ta <noise> ceniza kaantu xiaa, a saa ni tufi tuku taka ra xia saa yo savana kixa to'o vaa, naka ra xia kuxuxiya kuxi kana'ka, kasini kana'ka xia ika xiana ka ra vituu loo tiutia koo tana ra nta kaxiuvi kuxina, aja kaxiuvi'ka ra xiaa sutu ve'e ñu'u ra ika kuaana, kuana yiani ta tunii kaa ta mintu xii mi tuni'ka ra yaka yiani ntii kuvantu, xantu ve'e ñu'u ra xia yoo sutu ra ika kaana nti, kaa tana xii ka'á kuunto chi xia sutu ra kiinto tuni kachina ika kuaa ta mintu yiani tunintu ve'e ñu'u, kuaa tantu. Xiantu ra xia yoo ntixia sutu ta ntii ntuki xiyo misa ra vituu ika, vituu chikara'ka tuni tiaantu kan kicha tara iin tuni loo tiantu ra ika ntikontu ya kivi miercole'ka, ika xa kii xia'a ya pascua kuaya, chi uxa, uxa yierni ya kachi toontu pascua uxa yierni'ka ra, <noise> yierni'ka ra vituu xa kii yierni'ka kuaa ra ika xiantu ku su'u tantu, kuxi kantu naa ra iin tasa loo ta café koontu ra iin saa ta kaxiuvi ra, vituu chiyo ntuchi, chiyo tantu ntuchi chiyo tuntu ra takuu kaxiuvi ra saa kuixi tantu mi ntuchi'ka xii mi tixa'ka, aja kuxintu xita ra loo ta kuxintu ra iin saa ra, aja inka tuku yierni a saa ni kasa tuku nantu sa loo iña, nuu ko'o tukutantu café nu koo tu ra tiutia ntikontu ko'o tuku tantu ra, <noise> tiutia'ka ntiko ntua ntii vaa ntiko tuku tantu mi tiutia'ka, taxia nuu yoso ra ntii va ntikontua ta nti sixixintua ra chiyoa ra ikaa iin vaso looaka koo tuku tantu na'a, aj ta kuu kaxiuvi tuku ta ra tuku yia kuxiañuva tantu su ntuchi tuxi tukuantu chi koo ka ñaa kuxintu chi kachi toontua ko koo yiaxi kantu kuñu sintiki, ko yiaxi ka tuntu kuñu ntiuxi nii ka kuñu ko xixintu nina ntuchia xixintu yia yierni. Ya xia yierni ya uvi, yierni ya uni tuku ta ra su saa ni kasa tukuantu saa nina mi, nina ntuchia xixintu koo ña xianuntu xixintu ntuchi nu xixintu tia'a kujuva, nu xixintu ntifia yaka xixintu ku xiañuntu, xa suu in caféa tu su tiutia koontu yaka kua xixintu yierni ya uni, yierni ya komi tuku ra, <noise> yierni ya komi'ka su saa ni ko tukua yierni ya komi'ka, xa suu nu loo café na'a ra iin pan loova, aja kaxiuvi ra vituu nta ku ñaa sukantu, tu sukua tuntu pasta'ka ra, pasta'ka vitu chiyo sichiyontu ra kaxiantu xii xita loontu, aja yierni ya u'un saa ni tuku ñaaka, nina mi ñaaka kua xixiantu chi kachi to'o tikuantu miaka ko xixikantu tiayu, ko xixikantu chi ya nta tu'u mi yovasintu xiintu ra, ka'ana kuaa yiaa un kuvi kaxio kuñu sintiki chi naana ixi satao kachina, kuvi kaxio ntiuxi chi naana tumi satao kachina, yaka kua xi tukuun soontu kualintu nta tu'u yuvasintu, na velontu xiintu ra ika xikua soontu ra saa kachi toontu vaxiantu, saa kixantu vaxintu, <noise> yaka ku ta iia yoo ñu'untu yo, aja yierni ya u'un, yierni ya iñu'ka ya ika vaxi ramo, ramo kaa ta mintu xiaa ra yaka tuku ta ra ika kuantu, ta xia na'a vituu kixinto kiinto ñuju iji kachi tana, nta chiñu kiintu ñuju iji'ka, ñuju iji'ka ra kuantu ve'e ñùu kintua ra ta tii ra ika koo sutu kasa ijira, ta kixa ijira ka. Ika ka nikaa ta sutu xiintu kuanto ra chininuntoa ntika ve'ento'ka, chininu na kuntia ntoo ra taxia tachi naá ra yiaka chomanto ve'ento kachira, va'a kachintu suba ra xiantu ra ntika ve'entu yieentu ka kaa chituvintua, kaa kuninua ra ika saa ya koa xiintu, ta xia ntixia tachi naá ika ra saa ntixia ra vituun <noise> kuaa ntixiantu chomantu, choma ntixiantu xii tachi kini, a ta mii ya ramo'ka a ta ntii tikintu, naa kintu nuju ra ta ku kaxiuvi ta ra saa ra xiana kana tuku tanantu, kuaa tuku tantu chi koo kana viko ya mii ya yierni'ka, subato sa koo ta viko ra saa <noise> kanina sintiki a iinri a uviri kanina ra, ika sa chiyoa ika kana nantu kua tantu kuxi ntikuu tantu ve'e su mi na marton'ka, <noise> ika kuxi tantu ve'ena ra yaka ku iin viko yoo ñu'untu yo'o' aja ta tikii tuku yierni ya uxa, yierni ya uxa'ka pascua ka'a tukuta mintu xia, pascua ka tukuta ra ika tuku ra koo ka ya yoo pascua'ka chi, pascua'ka ra kuantu xii yuvao kuvira, kuanti iin yukun kuantu kaxi ntia mi hora na'a ra tu sei kuuntu a tu si- siete kuuntu ra, <noise> mii hora'ka kaana xii ka'á ra katavi ntiitu kuantu, kuaa ntintu xia kuu mintu kualintu, nanuntu ra ñia'a, tiaja ra kua ntiintu Ika xiana <noise> tukuna iin iku loo ika kona takana yuvao ya santo tierro ika takanara ra ntika'ka takanara ra ika kani tanara, ika chikanara ini xiatun vaxiara xiintu, vaxi ntixira ki yierni ya uxa, yiaa tukuntu ve'e ñu'u ra ika chikantura ta ntii chikua tuntura ka, ika tuvara ra, ta ntii tuku ra kaxi ntia <noise> tintii xikuaja'ka chuvantura aj ta saa ra vituu nintiutia tukuntu a ka'a tana xiintu, kuanto vichi xia yo vaa, xa ku kuanto kuxinto kachina chi koó ni xixintu chi saa intu kuantu ra, aja xiaa tantu ntiutiantu ve'entu ikai saa kuxi tuku tantu a iin harina loo ntiko tantu ta ya kua ntikontu ra, savi xiantu ve'entu yaka kuxi tuku tantu mii xikuaja yierni ya uxa, aja ta ni tufi nuju tukuta suvato, suvato kaa tuku tantu mintu xia ra ika iin ka'a tukuna xii ka'á, kixinto hora yo'o koo misa nta tiaku yuvao kachi tuku tana, aja ta ika kuu tuku tantu ra ika nta tiaku mi yuvao, nta tiaku ra vitu ta nuu nta tiaku tuku tara ika, ta nu nta tiakura'ka sakana ka'á, kana nta tiaku kura ra, ika sa yam kuaa tuku tantu nta tiaku mi yuvao ra ika kuiji nujnintu, kuiji ntuchintu kiji chi xaa sutu kasa ijira ika. Aja ika ta ntii, nu ntii tuku ta kaa ra ika xa vii xiana kana tukuna ntu kuaa tuku tantu ve'e marton ika kuxintu, yio nuu vaana marton ra xiaa tantu nuju na mii na marton'ka ra naka taxina kuxintu ra, taxina taku ntii kuvaa ñia'a chi yoo cerveza, chi tie víxi taku ntikuu ñaaka ra xiantu taxi ntiina'ka kuxintu, ta ku na tata na cheje'ka ra xia yoo ña'a ra vitu taxina carton taxina ntaara, taxina xianu taxina ntaana kamina, aja kixa tana xiina xi'i mii ya viko pascua'ka ra ika ntiva mi ya pascuata kaa kixiantu, ya yo'o kuya yioo ta ñu'untu.